مادتي المفضلة كانت هي العلوم العلوم كانت فيها حاجات جديدة عليا واول مرة اشوفها اول مرة تتعلمها كان فيها ابداع كان فيها حاجات كتير حلوة جدا وصلتلي مفاهيم أنا مكنتش هقدر اوصلها وصلتلي وجهات نظر مختلفة عن العالم وعن الحياة